Raha aminay manokana alongany afaka zakena hoe vorogna pingouin zany satria <hesitation> pingouin magnatody vorogna koà nefa magnatody, de pingouin koà managna elatra karana vorogna mi fa somary hoe foifoy zany aninanjy raha ohatra ka oharina amina vorogna, de i vavany an mitovy tsisy valaka amina vorogna sy e.